أجازتى المفضلة هى الاعياد مثل عيد الفطر وعيد الاضحى أحب هذه الاوجات لأنها تشمل العائله وتكون فرصه للاحتفال والتواصل مع الاحبه العيد يعطينى فرصة الشعور بالسعادة والراحة بعد فتره طويله وأكون جادر على الاسترخاء والاستمتاع بالحظات الصغيرة مع العائلة بالاضافه أستمتع بالاجواء الخاصة اللي بتميز العيد مثل أطعمه التجليديه والانشطه اللى بنجوم بها معهم